اما عندما نلتقى بشخص نحب نهدر معاه نروح نسقسيه ديراكت خاصتا ادا كانت <hesitation> امرأة وتعجبني وكلش نروح مسالخير ختي وسمني فلان بن فلان وعجبتيني وشوفي نجيك مللخر ارواحي نعرضك للعشى نقسرو وادا تلاقينا وتفاهمنا ندو موعد اخر ونروحو ونشوفو وين يوصلنا